Ya tegna mangnôva môlô ôhatra ologno koa tsy zatra mampiasa sira vo-sira geda sira bolongany rengny i <hesitation> ôhatra lasa masigna loatra rô io lasa tsy ampy sira karazegny.